í þættinum í kvöld kíkjum við á óvenjulegan sandkassa á leikskólanum heyrum af stelpu sem fann eldgamalt sverð fyrir tilviljun fjöllum um ásakanir á hendur

Ronaldo og kynnum okkur risaeðlubein sem gætu verið af stærsta sem hefur gengið á jörðinni ég heiti Sævar og nú verða sagðar hann er inni og í honum er hægt að búa til vötn fjöll eyjur og allt mögulegt þetta er mynd sem er varpað á sandinn en af því að við erum með þessa myndavél þessa myndavél þá nemur hún

litabreytingar hugmyndina fékk deildarstjórinn Guðrún Þorleifsdóttir á ráðstefnu í útlöndum hún ákvað að ráðast strax í verkefnið hún fékk meðal

annars hjálp frá syni sínum sem aðstoðaði hana við að setja kassann upp og koma fyrir sérstökum forritum sem mæla sandinn börnin hafa sjálf búið til hina ýmsu leiki tengda kassanum og svo eru foreldrarnir líka spenntir að fá að koma inn og prófa með kassanum er hægt að læra ýmislegt um landafræði og hvernig fjöll og firðir myndast

hvort að börnin eru að búa til hæð eða lægð svolítið að uppgötva það að

með landakort þau eru til dæmis að læra það átta ára gömul stelpa í Svíþjóð fann fyrir tilviljun eldgamalt sverð frá víkingaöld sem hefur var að synda í vatni í sænsku Smálöndunum í sumar þegar hún rakst á sverðið hún segir að hún hafi fundið fyrir einhverju hörðu ofan í vatninu sem var eins og prik í laginu þegar hún gáði betur og náði því upp úr vatninu sá hún að var sverð og fór og sagði pabba sínum frá því hún segir samt að það hafi verið svolítið ógnvekjandi að halda á svona gömlu vopni sverðið er eiginlega alveg heilt eftir allan þennan tíma það er eldgamalt líklega frá því fyrir tíma víkinga í sumar og haust leituðu fornleifafræðingar að fleiri munum í vatninu en enginn þeirra er jafn fundvís og Saga fornleifafræðingarnir segja að fundur Sögu sé mjög mikilvægur sverðið sé góð vísbending um sögu svæðisins í kring og það hafi líka vakið athygli um allan heim

Ronaldo hefur verið sakaður um að hafa beitt konu ofbeldi árið tvö þúsund og níu var Ronaldo í Las Vegas í Bandaríkjunum að halda upp á það að hafa verið keyptur yfir til liðsins Real Madrid á Spáni sem var með Ronaldo þetta kvöld segir að hann hafi ráðist á sig og hún hafi farið til lögreglunnar í kjölfarið á árásinni hún gerði fyrst samning um að tala ekki um málið en hefur nú ákveðið að segja frá Ronaldo er einn besti knattspyrnumaður sögunnar og sá

vegna þessa máls Ronaldo segir að hann hafi ekki beitt konuna ofbeldi og Juventus félagsliðið sem hann spilar með segist styðja hann lögreglan í Las Vegas í Bandaríkjunum er nú að rannsaka málið upp á nýtt

hefur verið uppgötvuð í Suður Afríku vísindamenn sem rannsaka fornleifarnar segja að risaeðlan hafi verið stærsta á jörðinni þegar hún lifði fyrir næstum tvö hundruð milljónum ára steingervingar af henni sýna að hún var líklega um fjögurra metra há og um tólf tonn að þyngd það er um það bil tvöfalt stærra en sem er stærsta núlifandi og stóðu á fjórum fótum eins og fílar í dag

er líka skyld öðrum stórum risaeðlum sem hafa fundist í Argentínu og lifðu á svipuðum tíma það styrkir kenningar um að Afríka og Suður Ameríka hafi verið tengdar í byrjun

sem er tímabilið þegar flestar risaeðlur gengu um jörðina tæpar

tvær milljónir gesta fylgdust með árlegri

í Kína sem kláraðist um helgina keppt var í ýmsum flokkum og fjölmargar þjóðir sendu þátttakendur flugeldar léku stórt hlutverk og lýstu upp næturhimininn á meðan flugmenn

tóku dýfur á flugvélunum það voru ekki bara flugmenn sem léku listir sínar því nokkrir ofurhugar dönsuðu á